kosde ndabbawa mai do juuti masin, kosde mai guda nai on didi ha yeso judde didi ha bawo. kosde bawo mai kanjum on do valla am dum diwugo kala ko torrata dum pat ha nder wakkati sedda do valla dum bo ha yahugo tefa nyamdu je dum nyamata be bikkoi majum.